انا فالعام نقرى كتاب واحد وووو- وكل الكتب الي قريتها أنا في حياتي هي يمكن تلق عشرين كيتاب او ما شابه ولاكن كاين واحد العام عندما كنت احضر في <hesitation> شهادة الماستار التاعي يعني قرات حتى حتى عشرة كتب او أكثر او خمستاش نكيتاب لهادى يعني تطلعلي حتى لعشرين في حياتي لاكن في العام كي نقرى بزاف نقرر كتاب لانو معنديش الوقت أنا انسان جد مشغول